So'z erkinligiga cho'k-cheklovlar bo'lishi kerak ba'zida deb o'ylayman, chunki har xil inson bor. <hesitation> Shunday insonlar borki qayerda nima gapirishni, <hesitation> nima qilishni bilishmaydi, noto'g'ri yo'ldan yurishadi, <hesitation> noto'g'ri chiqishlar qilishadi. Shularni oldini olish uchun ham so'z erkinligini cheklash yaxshi <hesitation> ta'sirga ega.